نتمنى لو كان عندي مهارة الطيران، لإنها بتعطي شعور بالحرية وتجدر توصل لأماكن بعيدة بسرعة، دايمًا كنت نحلم إني نكون جادرة نطير في السماء وإني نجدر نطول السحاب ونكون حرة.